ia, tsy haiko karakôry katre epise a in- a l'indy zen̈y ziô tianko andraman̈ina. Avô misy kardamômy e, anisy e, misy inoa koa? Araiky ten̈any ten̈any vrai, araiky ten̈any izy zen̈y tiako andramanina fôton̈y in̈y zen̈y mba tsara koa. Avô misy malasà, masalà <laughs> zen̈y kaikany.